المفتاح طبعاً فيو سنون قدام لما تدخل جوة الكالون أو جوة الطبلة بيحركو سنن جوة الطبلة لمن السنن دي تدخل جوة محلاتا القفل بيفتح